börn eiga að njóta vafans við meðferð kynferðisbrotamála segir ung kona sem kærði starfandi lögreglumann fyrir kynferðisbrot þúsundir sýndu þolendum kynferðisbrota stuðning í Druslugöngu í Reykjavík á Akureyri og Borgarfirði eystra í dag dómsmálaráðherra segir að þjónusta við hælisleitendur skerðist ekki þótt hundrað og tuttugu milljónir af fé sem þeim er ætlað renni í staðinn í rekstur Útlendingastofnunar formaður Samtaka iðnaðarins segir ekki boðlegt að viðhald vega miðist við skammtímalausnir í stað þess að ráðist sé í nauðsynlegar

skógareldar breiðast út á ógnarhraða í norðurhluta Kaliforníu tveir eru látnir nokkurra er saknað og tugir þúsunda hafa þurft að yfirgefa heimili

og vaxtarsprotar stíga á svið á bræðslunni sem nær hámarki í kvöld tónlistarhátíðin er nú haldin í fjórtánda sinn á Borgarfirði eystra

þúsund manns tóku þátt í

sem gengin var í Reykjavík í dag auk þess gengu margir á Akureyri og á Borgarfirði eystra ung kona sem kærði starfandi lögreglumann fyrir kynferðisofbeldi segir að börn eigi að njóta vafans við meðferð kynferðisbrota þetta er í áttunda

sem druslur safnast saman við Hallgrímskirkju og ganga fylktu liði niður á Austurvöll og skilaboðin eru skýr að sýna

þolendum kynferðisofbeldis samstöðu

færa ábyrgðina yfir á gerendur ég held að allir sem hafi lesið metoo sögurnar sem komu fram í ár hafi áttað sig á því að það er alls konar ofbeldi sem þú gerðir þér ekki grein fyrir að væri að eiga sér stað á Íslandi sem er kynbundið konur af erlendum uppruna fatlaðar konur sem til dæmis stigu ekki fram

heyrðist svo hátt í þeirri þögn gangan í ár snúist því ekki síst um að gefa ólíkum hópum rödd og vekja athygli á ýmsum hliðum ofbeldis um átta þúsund manns í Reykjavík létu rigninguna ekki stoppa sig og tóku þátt hvers vegna ert þú hérna í

styðja druslur og til að taka skömmina einnig var gengið á Akureyri og á Borgarfirði eystra þar sem fjöldi er saman kominn á tónlistarhátíðinni bræðslunni skömmin má bíða úti á Austurvelli hófu þolendur upp raust sína meðal þeirra voru

Sif Limehouse og Helga Elín

tvær af þremur konum sem kærðu lögreglumann fyrir kynferðisbrot þegar þær voru á barnsaldri málin voru felld niður vegna skorts á sönnunargögnum maðurinn sem starfar enn var stjúpfaðir

en um leið kveiktir þú óhrædd og segja öllum frá litla leyndarmálinu okkar í dag vil ég berjast fyrir því að réttindi barna og annarra þolenda séu ekki brotin

réttindi þeirra séu virt að skýrsla fagaðila sé ígildi sönnunargagna en ekki brotamaðurinn eins og var í okkar málum

er þetta bara eðlilegt að leyfa manni sem braut á okkur að vera til vinnu á meðan málin voru í rannsókn eitt veit ég ég ræð ferðinni og þú ræður engu allt að hundrað og tuttugu milljónir króna verða teknar af fé sem er eyrnamerkt þjónustu við hælisleitendur og settar í rekstur Útlendingastofnunar

dómsmálaráðherra segir að þjónusta skerðist ekki við þetta heldur verði biðtími vonandi styttri á fjárlögum þessa árs voru

tveir komma sjö milljarðar króna eyrnamerktir þjónustu við hælisleitendur sem bíða hér úrlausnar sinna mála Sigríður Andersen dómsmálaráðherra kynnti á ríkisstjórnarfundi í gær áform sín um að taka allt að hundrað og tuttugu milljónir af þessu fé og nota það frekar í að styrkja rekstur Útlendingastofnunar til þess að gera henni kleift að halda áfram að vinna niður það sé hægt að flýta afgreiðslu þeirra mála sem eru í efnismeðferð hjá Útlendingastofnun og taka í dag enn þá of langan tíma að mínu mati eða yfir tvö hundruð daga þýðir þetta að þjónusta við þá hælisleitendur sem hér eru mun minnka nei nei hún er auðvitað bara lögbundin og kostnaðurinn við þá er

samninga við sveitarfélögin sem auðvitað standa en ég bind vonir við að með þessu verði hægt að stytta dvalartíma þeirra sem eru að bíða eftir úrlausn sinna mála eða afgreiðslu umsókna Sigríður segir að um mitt ár í fyrra hafi Útlendingastofnun fengið heimild til að ráða tíu sérfræðinga tímabundið gagngert til að stytta afgreiðslutíma umsókna um leið hafi verið

gripið til aðgerða til að sporna við því að fólk frá ríkjum sem skilgreind

sem örugg sæki hér um hæli með þessu hafi tekist að afgreiða um þrjú hundruð manna hóp frá þessum ríkjum en kostnaður við framfærslu hans sé um eitt komma tvö milljarðar á ári þetta hefur einnig skilað því að umsóknum frá þegnum öruggra ríkja hefur fækkað mjög til að mynda fækkaði umsóknum frá albönskum ríkisborgurum úr hundrað fjörutíu og sex á fyrri helmingi síðasta árs í fjörutíu og sjö á þessu ári umsóknum frá úr sextíu og tvö í tuttugu og tvö og

úr þrjátíu og níu í

nú segir Sigríður að aðeins taki um fjóra daga að afgreiða umsóknir frá þegnum öruggra ríkja á móti kemur að það hefur orðið frá löndum sem eru erfiðari úrlausnar þetta sé alþjóðleg þróun og tengist straumi flóttafólks í gegnum Evrópu hún sé vonandi tímabundin en krefjist meiri vinnu og það þarf að gera Útlendingastofnun kleift að búa yfir mannafla og þekkingu til að gera það fljótt og örugglega tveir slökkviliðsmenn eru látnir nokkurra er saknað og tugir þúsunda hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna mikilla skógarelda í Kaliforníu hefur verið lýst sem sem vaði yfir allt líkt og hvirfilbylur þeir kviknuðu á mánudag í sýslu í norðurhluta Kaliforníu eftir vélarbilun í bifreið þeir hafa breiðst hratt út og hátt í tvö hundruð ferkílómetrar standa nú í ljósum logum miklir skógareldar brenna á mögum stöðum í Kaliforníu og einn þeirra tæplega þrjú þúsund og fimm hundruð manns berjast við að ná tökum þó skógareldar séu tíðir í Kaliforníu hefur ástandið ekki verið verra í tíu ár og tugir þúsunda hafa þurft að yfirgefa heimili sín eiginmaður Melody segist hafa skroppið út á fimmtudag að sinna erindum þá voru eldarnir um tólf kílómetra frá heimili þeirra skömmu síðar hringdi stórauka þarf framlög til vegaframkvæmda að mati Samtaka iðnaðarins formaður samtakanna segir ekki boðlegt að viðhald sé í formi skammtímalausna hún telur að rekja megi alvarleg umferðarslys til slæms ástands á vegum einungis hluti þess fjármagns sem ríkið innheimtir af

ökutækjum rennur til vegaframkvæmda samkvæmt upplýsingum frá samgönguráðuneytinu verður fjárveiting til vegaframkvæmda í ár tuttugu og átta og hálfur milljarður króna

eftir að ríkisstjórnin samþykkti að veita fjóra milljarða úr almennum varasjóði til viðhalds vega formaður Samtaka iðnaðarins telur þörfina mun meiri við þurfum núna í framtíðinni bara

með þetta reglubundna viðhald þá þurfum við að setja í það sjötíu til áttatíu milljarða á næstu tíu árum en svo erum við með í kringum sjötíu milljarða sem er uppsafnað viðhald eitthvað sem við höfum ekki

við tökum þetta saman þá er þetta um hundrað og fjörutíu til hundrað og fimmtíu milljarðar

algengt sé að stórum framkvæmdum sé frestað eða að farið sé í nokkurs konar bútasaum við lagfæringar í stað þess að ráðast í nauðsynlegar

heildarendurbætur á vegum ég held ég tel svo ekki vera enda erum við búin að sjá fram á hörmuleg slys

og ég tel að einhver hluti þeirra slysa megi rekja til slæms ástand í vegakerfinu alþjóðleg handtökuskipun á hendur Carles Puigdemont fyrrverandi forseta Katalóníu hefur verið felld niður hann er kominn aftur til Belgíu frá Þýskalandi og ætlar að halda áfram að berjast

fyrir sjálfstæði Katalóníu kom til Belgíu í gær hann og núverandi forseti Katalóníu héldu sameiginlegan blaðamannafund í dag

baráttunni fyrir sjálfstæði Katalóníu væri hvergi nærri lokið

núverandi forseti Katalóníu hefur sagt að eitt af markmiðum hans sé að taki aftur við embættinu

flúði til Belgíu í október á síðasta ári eftir að spænsk stjórnvöld sviptu hann og katalónsku heimastjórnina völdum í kjölfar þess að stjórnin lýsti yfir sjálfstæði Katalóníu hann var handtekinn í Þýskalandi í mars eftir að gefin var út alþjóðleg handtökuskipun Spánverjar óskuðu eftir

að fá hann framseldan en aldrei varð af því dómari við Hæstarétt Spánar hefur nú fellt niður alþjóðlegu handtökuskipunina

er því frjáls ferða sinna og getur farið um allan heim nema til Spánar hann er enn eftirlýstur þar fyrir uppreisn og misferli með opinbert fé og gæti átt yfir höfði sér allt að tuttugu og fimm ára fangelsi á þriðja tug lagði leið sína á Austurvöll í dag

til að mótmæla hvalveiðum í íslenskri lögsögu samtök grænmetisæta vegan samtökin og samtökin to port stóðu fyrir mótmælunum hvalveiðar hafa verið nokkuð til umræðu eftir að blendingur langreyðar og steypireyðar var dreginn á land í Hvalfirði sjöunda júlí ólöglegt er að veiða steypireyðar en heimilt að veiða blendinga mótmælendur telja að atvikið undirstriki lítið eftirlit með hvalveiðum og kæruleysi hvalveiðimanna þeir krefjast fullrar verndar á hvölum hvalir hafa þann eiginleika til að geta þjáðst og við þurfum ekki að veiða hval til að lifa heilbrigðu lífi af hverju í ósköpunum erum við þá að veiða þá í ljósi þess hversu fáir eru mættir heldurðu að Íslendingar hafi almennt lítinn áhuga á þessu máli það hefur verið gerð skoðanakönnun Gallup gerði skoðanakönnun fyrir nokkrum árum þá var þriðjungur landsins á

á móti hvalveiðum þriðjungur hafði enga skoðun og þriðjungur var með hvalveiðum ég held það sé kominn tími til að gera aðra skoðanakönnun þúsundir mótmæltu breyttum lögum um eftirlaunaaldur í Rússlandi í dag mótmælt mótmælt var í nokkrum borgum víða um landið neðri deild rússneska þingsins

samþykkti lögin umdeildu í síðustu viku eftirlaunaaldur karla hækkar um fimm ár úr sextíu árum í sextíu og fimm

eftirlaunaaldur kvenna hækkar um átta ár úr fimmtíu og fimm árum í sextíu og þrjú á meðal skilaboða mótmælenda er að stjórnvöld eigi að ná í peninga

þeim ríku frekar en venjulegu vinnandi fólki lagabreytingin fyrirhugaða hefur valdið úlfúð í Rússlandi og dregið meira úr vinsældum Pútíns forseta en nokkru sinni fyrr

á tuttugu ára valdatíma hans samkvæmt skoðanakönnun hefur stuðningur við hann fallið úr áttatíu prósentum niður í sextíu og fjögur

verkalýðsfélög hafa varað við því að margir

eftirlaunaaldri lífslíkur Rússa eru minni en víða annars staðar samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni eru lífslíkur karla sextíu og sex ár og kvenna sjötíu og sjö ár tónlistarhátíðin Bræðslan er nú haldin á Borgarfirði eystra í fjórtánda sinn og bein útsending hefst í sjónvarpi á RÚV

og í útvarpinu á Rás

leiðindaveður setti svip sinn á hátíðina í fyrra en

hljómar þó alltaf sama hvernig viðrar Jóhann Bjarni Kolbeinsson fréttamaður er eins og alltaf á bræðslunni í hvaða skapi eru veðurguðirnir þarna eystra það eru svona tvö þúsund og fimm hundruð manns í bænum m c Gauti og svo endum við

við vildum vera á fjórtán árinu vildum nei eða já getum við fengið eitt lag enn já

turninn í miðbæ Akureyrar kannast margir við en hann var byggður fyrir rúmum níutíu árum gert var ráð fyrir að turninn yrði færður en nú hefur hann fengið nýtt hlutverk

sérstakan stað í hjörtum margra Akureyringa forsaga turnsins er sú að Oddur Thorarensen lyfsali fékk leyfi hjá byggingarnefnd Akureyrar árið nítján hundruð tuttugu og fimm til að byggja söluturn á lóð við Hafnarstræti hundrað og

talið er að hann hafi verið byggður þar nítján hundruð tuttugu og sex Oddur fékk svo leyfi árið nítján hundruð tuttugu og átta til að flytja söluturninn yfir á aðra lóð milli Hafnarstrætis hundrað og hundrað

og tvö með því skilyrði að turninn yrði og að það mætti rífa hann ef bæjarstjórn krefðist þess enn stendur hann þó þar níutíu árum síðar Kristján Skarphéðinsson sem margir Akureyringar þekkja sem Kristján í

og starfaði við verslun í miðbænum til fjölda ára segir að hans fyrstu minningar af turninum séu frá því um miðja síðustu öld í honum hafi verið svokölluð formaður miðbæjarsamtakanna á Akureyri segir að áætlanir hafi verið uppi um að færa turninn en hann hafi ákveðið hlutverk í bæjarmyndinni hundrað ár og er náttúrulega partur af miðbænum hann er á byggingarlóð þannig það er gert ráð fyrir að það verði byggt hérna en við sjáum hann kannski fyrir okkur í framtíðarskipulagi nær

fyrir svona litlum húsum og hann gæti sér mjög vel þar turninn er átján

fermetrar að stærð hann var upphaflega

timburklæðningu en er nú klæddur

þar til opnaður var þar indverskur matsölustaður árið tvö þúsund og sjö og skartaði hann þá

í næstu viku

unnið er að því að ná gamla útlitinu að einhverju leyti meðal annars með því að setja aftur klukku í turninn já við höfum fundið fyrir við höfum verið að vinna hérna seinustu daga að sérstaklega eldra fólkið það kemur og stoppar mikið við og að fólki þyki vænt um þetta hús bananar melónur og epli eru kannski ekki vinsælustu afmælisgjafirnar en fíllinn

var hæstánægð með sínar gjafir þegar haldið var upp á afmælið hennar í dýragarðinum í Úkraínu í vikunni fæddist þar fyrir tuttugu árum og lýsir starfsfólk

henni sem dálitlum

hræðslupúka þegar hún var lítill kálfur tók hún upp á því að fela sig bak við starfsfólkið ef eitthvað hræddi hana þetta gerir hún raunar enn þrátt fyrir að vera orðin heldur stærri en starfsfólk eða stormur en þetta gengur líka hratt yfir

allt að gerast í sportinu börn eiga að njóta vafans við meðferð kynferðisbrotamála segir ung kona sem kærði

starfandi lögreglumann fyrir kynferðisbrot þúsundir sýndu þolendum kynferðisbrota stuðning í Druslugöngu í Reykjavík á Akureyri og Borgarfirði eystra í dag dómsmálaráðherra segir að þjónusta við hælisleitendur skerðist ekki þótt hundrað og tuttugu milljónir af fé sem þeim er ætlað renni í staðinn í rekstur Útlendingastofnunar formaður Samtaka iðnaðarins segir ekki boðlegt að viðhald vega miðist við skammtímalausnir í stað þess að ráðist sé í nauðsynlegar

skógareldar breiðast út á ógnarhraða í norðurhluta Kaliforníu tveir eru látnir nokkurra er saknað og tugir þúsunda hafa þurft að yfirgefa heimili sín þrautreyndar

og vaxtarsprotar stíga á svið á bræðslunni sem nær hámarki í kvöld tónlistarhátíðin er nú haldin í fjórtánda sinn á Borgarfirði eystra gott

sjónvarpsfréttum í kvöld flytjum áfram fréttir á

punktur is og í útvarpi íþróttir og veður taka nú við og auðvitað beina útsendingin af bræðslunni á RÚV í sjónvarpi og Rás tvö í útvarpi takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar